كرة القدم هي رياضتي المفضلة أحبها لانها فيها مزيج من الفن الفردي وحسن التقدير, وهي رياضة تميل الي الفن والخشونة في بعض الاحيان ولكن ما يعني انه احنا نأدي الناس فيها, وتميل لروح التعاون والتفاهم بعد.